Ana to kolor ngaa chirnia ziendox yixa nooldan wlaa rni gakan el declara yag, ka ya naban yag pornibria nisyira chinaranatoda dan ngaanan chnazalə lo chsoo ochinara lo kwezioꞌ nara yag langaa nara noran man ninan ngaa ninaro xaayi xangakarama ramangaa chiꞌ nirniaꞌ to kolor ngaa narama chi niaryero goo nela nisə ritipə chini primorito niran ninablowew nangaa la niskachani nis rakngaa.